Arakaraka ndraiky môkany, tomaty amy boaty regny zegny ane, izy kô izy mbola tsy nosokafigny, maharitry elabe mihintsy regny e, arakaraky daty mipetaka aminanjy, izy ake koa, fô izy kô efa indraiky nisokafigny, efa tsy manjary hoanigny afaky roa andro ake, managno karaha zegny, roa andro fô faharetagny.